मैं त हर दिन म लगभग साठ मिनट यानि कि एक घंटा शारीरिक व्यायाम म बितौदु छ । जे मां जी मैं बहुत सारा योगा का आसान करदू छ। वे म सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम और मत्स्य आसन कई सारा आसन ते म करदू छ। ते मिले त पूरा सप्ताह मंजी टोटल चार सौ बीस मिनट त व्हाई जां दा।